mal an garri ishene safar kas ijem garrin kun safar essa dekaa safar kun safar bayatii dub malin safar sun safar kas ijemet abba garria sun woin lafa kei nam kondaktan bare tan jars tok tesisati fena <hesitation> rale, jars kun ufin dandeu rale dura key anan yeden anin duruma kaa maana anin dandee jars nam guddio an kitirta innin bare resuma dab diko ana makunaa hishmamuu dub wojarsun kiti sun itakanna fedenit an duruma kee pishe gar dibi ijjede ama gar dibbi taa.